<noise> Aywa ŋa ŋa khamén tou, ŋa yafé ntou, ŋa dionba ntou, ŋa sembé ntou, ŋa ŋalé ntou, ŋa sayé ntou, ŋa diébé ntou, ŋa tounbé ntou, ŋa wankharé ntou, ah a guébé gnani dé, kha ŋa kounkou ntou, kou béni ngadi koŋa da sassa ŋa koukou ntou, yaféŋa kéfiniya, sambé ŋa kéfiniya, ŋa koutou. Bo yiti nkhoulé ŋa noŋa, kenkha ama gobo makha khayo makha aya gouné kéké kan meme. wala tounbé, <noise> wankharé, kousouna gouné gna yitou gnani. <hesitation> éywa nabourou komi woukou kani kou wokounkou mérénfoni ngani kou béni si, faré, na, sougo, diékhé kou na na bourou gna. Bon fotanani noŋa fo moumou gnani khaya, kom wogatini woulé, moussounou, awa koussouna fo moumou gna khido kounta bana, parceki kou kounkouŋa, woy golgnaŋa ti yogoni, yogoni woyigana. Bon koukouŋa i kha kéfini wo méré foni gnaya, i kha yo makha no, woulou ŋano, moussounou ŋano, assouya noŋa, nabourou gnani, kani nkhalou gnani koussou wala. <noise>